Doo ntɔn oso njura nɛbɛ ra agba oso njura mma gbo ntɔn ri ngbia mpio kuru nti mmasa. Ntɔn ru agbã ɔban. bara ntɔn rɔ ɔbarei anami kɔ mmo i-a agba. Otạ agba nnɔɔ oso njura bɛ otoro akaa agba ni gbia mpio kuárũ. Senu dɔmi ɔbɔ. enu avha nyimɛ nsi ra. Lɔ õbɔru aagba nsewinẹ, agba owa yo; awia yo but otoro otaa nnɔɔ bárá ntɔ rɔ oban achurɛru suã ɛbõ nmu wɛ owakpénwe ju. wɛ nnenu rɛ nanaru owa a’ebo mmu ju wi nnɛnu nɛẹ nanarũ efiamuru bɛ juɛ nwɛ oku otor ra wɛ dɛɛ mpikele agba kɔɔ oban ana ẹnũ. Gbere rũ enu rɛ ka-sia ebo mmu. bara enu rɛ dáári ɛbo mmu bara enu nɛ karamɔ ebo owiri. Wẹ obari ana wo?kɔɔ nsi ebo mmu otaa o-e, obɛrɛ o-e wɛ mma ju ra ajuri. Nnɛ ebo rɛ kukũmi. nnɛ nɛ nanami, ɔbɔra rɛ fufura, nyadɛ nebi ɔboraa. Adia nnɔɔ bɛ inew enu ne naa kɔ n’ɔ’tor i-a ntitɛ ajẹ oku otor ra sẹ ekpii atɔmi ɔbor n’ɔtor chua i-ma ntitɛ ajɛ oku otor ra wɛ dɛ mpikele agba. Bɛla nnara nton rẹ gfbia mpio kũarũ ntɛ mmaasa. Ejieh Eco kera erapiteta ekara obariwa nenu. Obarun obobari obannrun ka banenu echula re-kechu elera nēe obari osaro bana masan. Yemasaa obari lamaaye ba bai jaera nnan. Ntan refemuru e dienne ju wen sewine oo bara cotoye titama jerunwe mpioba orora de ba dey ogbarinjo kaā dei oba owre obari ke ka curne ba banjimagba balegeta see egba ba lo sojuragba ko obari Chureyu jima sobo berene aba tenju bere beren oparenwu re ton sebo than owa trenso <hesitation> Berenneru nanu obari wa nah we owa ben okereah e mah egeta, mpioyo ka ton oro tema ko owo gbo ekpi oka dey ogba re kere dey bereko sidene retonru reberekuterure rekukatun regetta se regeta seruregeta so eleyu oka dan kubabere are

Be churemi swan bay churemi gwan a jii ntite nga see nnari bay ntito nko nka gbo enu redien ntito nka juwanye sey bo ntito rey nka see chuey beran nsewine wey owa nee me, nsewine re nemi bey nsewini aewe nemi kara yeaba <hesitation> Baraown ke nnemi ntito ner ekpi njemebor ntiwo yeaba sey ekpi njemeber ntiwo weseboro nye. Sebegeta neso nagbe ame ayetiten e ke obari wa nenu ede anu rekanasetmi sey bō <hesitation> Ameken ayekeenu yenuebotitieborn kaka anenubere jimejima nkadala anu rekebere egba. Egeta refiyamammi jima gengeta be ker obari wanenu maku mar gengeta jama eh nnegeta re poro njiaaye bojira kinasunde bo kesan sey solare carey obari wanenu bey tora jie ro yan anu reokana royan ame rebayla, ewa daa ke seē rice wai kaysan